بالنسبا لي لي من أحسن الموضوعات اللي ماذا بيهم يجبدوا والكل, <hesitation> حاجات تابعا للقرايا, كيفاش تحفز العباد باش يقروا, خاطر راهو ريت, سبحان الله, عبد بلاش قرايا ما ينجم يعمل حتى شي, هوا ربي سبحانه, أول سورا هبطت في القران الكريم إقرأ باسم ربك الذي خلق, يعني من غير قرايا, مم- مت- متنجمش توصل حتى شي, لذلك من أحسن المواضع بالنسبا لي لي, إنه نحفز العباد باش يقروا, وهذيكا أحسن موضوع.